<noise> Ny <hesitation> fomba ifandraisan'ny <hesitation> samy piso: piso matetiky mifandray izy koafa mikidikidy ao an-tragno, <noise> mihinagna, aveke koa ndraikindraiky miady <noise> misy <hesitation> manafiky ny-ohatra hoe piso hafa mifandray piso samy piso.